खिड़की थें साफ करना का वास्ता पाणी मा डिटेर्जेंट या सिरका या निम्बू का रस कू छिड़काव खिड़की मा करीक थें वी थें साफ कपड़ा से साफ करी सकदां।